फ्रीज का देखो और सोचो तो असो लगा कि सबसे पहले याद आओ ठंडक होणों और खानक को बचाओ होणों। घर में एक असी चीज छे कि जिका जरिये हम नवी-नवी पुरानी सब्जियों को ताजी रखी सका, दूध, घी, फल, फ्रूट, खाने की चीजों का भी सुरक्षित रखा जाता। गरमी में ठंडों पानी पी सका, मजे को अलग-अलग जूस होन पी सका, कोई मिठाय वो मन पसंद चीज फ्रीज में रखी देओ, तो उक दूसरी बार <hesitation> देखी के न खाई लेवा, और पुरानी चीज होन का भी हम मिली जाए तो अच्छो लगा। जहां भूल गया होई तो रात में फ्रीज़ में। <hesitation>